Raha namaky veran'ologna tsy tamin'ny sitrapoko aho a, dia ta- raha ohatra ka tandragnon'ny akamako, dia mizaka aminazy aho hoe tena azafady fa tena tsy sitrapoko igny namaky anazy igny ka raha tsy mampanino anao dia soloiko arô izy.